افضل اطبخ واعمل اكل بالبيت اكثغ من المطعم - لان اكل البيت على ايدي وبينو نفس، يعني مثل ما يقولون الاكل بينو نفس ، فأنا يعجبني اعمل الأكل بيدي احضغو بطريقتي اخلي كمية المعادن الي أنا اغيدا ، بروتينات الكاربوهيدرات إلى اخره